فيل nan ne <hesitation> kogorki malay man man uge tani nassiela dafi manog aman ga soka nien manog ken <hesitation> deingin manog kin ayie tanga hamien. Kin amanga neein ken kabin kin حاجة اول log soka manien kogor خالص man mani tani age nassie اول log menji.